بالنسبة لي، عدد الكتب اللي اقرأها كل سنة، يختلف حسب الوقت المتاح والاهتمامات. يعني ممكن في بعض السنين، اقرأ عشرة أو خمستاشر كتاب، وأحياناً أقل أو أكثر شوي، حسب الظروف. أما بالنسبة لعدد الكتب اللي قرأتها خلال حياتي، تقريباً ممكن أكون قرأت، حوالي مية كتاب، أو أكثر. لكن هذا يعتمد على الفترة الزمنية، اللي كانت محتاجة- متاحة لي للقراءة. <noise> انتاش كسر تكسر.